Uih mala luk doo' piyan uih ngelak ialah naru' nuba' laya' ineh pek kenen kenep-kenep so.

Lem linuh uih perkhidmatan luk doo' perlu ngen lun mula' ieh lah idih inan pa', inan dalan doo' mey kampong, mey eletrik.

Lun kamih bubuh may ngi bawang baken kadi' am inan kerja nuru' ideh kereb naru' atau pun kereb melih barang luk pakai luk pakai deh.

err Uih piyan mey mikak bawang America, bawang rayeh, bawang kail lem tana' inih.

Uih piyan ni'er lemulun raut bol. Raut bol pelaba doo. Raut bol piyan anak adi' raut. Ngapeh-ngapeh peh ideh piyan raut bol.

Lem linuh uih raut luk doo' jenis peruyung , na'em doo' seburur-seburur.

<noise> uih tambah nilai, tambah credit[aah]bulanan secara bulanan, secara [aah]masuk secara[aah] <silence> cash online.

Puung suk paped sinier uih edto kinih iyeh ineh uhm uku' pelaba mula' uku ngi iring dalan naah.

Raut luk doo' piyan uih ni'er ialah raut badminton.

Kekiped nih selalu mudan so ngi bawang kamih

Uih piyan raut bol ba raut badminton neh raut nuk piyan kuh,

Nk lang rayeh lem bawang kamih inah dih nah kerubau. Mula' kerubau lem bawang kamih.

Raut anak adi' lem bawang kamih err ideh doo piyan mey lamangui raut bol mey raut gaing.

Adto ngi bawang kamih, laba iyah mudan <silence> lat lakasang madting masing barumalam iyah mudan.

Mo inan, mula' lun ruyung kamih nuk err mada' sekunuh ngilad. Tetepuh kamih mileh deh mada' sekunuh.

Program radio lem bawang kamih luk uih doo' piyan ni'er ideh mada' ago mey lagu rohani.

Technology nuk tu'en err uih pakai kidih=kidih iyen ineh pakai computer, enun kerja-kerja online nuk midih tu'en kirim tu'en terima' kereb tu'en melalui internet.

Cara lemulun mili' lemulun merar lem bawang iyeh ineh maya' atur renga' atur sineh ngimat lun rayeh let pu'un malem mudtih anak mupun nedih kereb tu'en lantik sebagai lun merar.

Luk tu'en uih mada' sah kerja kerja luk senaru' uih baru-baru inih iyeh neh nulung err nekap barang tu'en merey ngen lun merar.

Nuk do tu'an kuh ngalinuh lam linuh kadu'uih ngan anak kudih nih ri'ak, supaya idah mi'lah lam sekolah, do buluh ngan lamulun, idih do serawa.

Nuk midih uih la' pakai teknologi iah yang uih perlu maklumat dalam handphone.

Cala, Cara lunuwan taman, tamah tesineh mey ngiyuk anak lem sekulah ideh ngiyuk anak dedih mey sekulah, belanja' anak dedih mey sekulah, mey medting university.

Ayuh adto ngi luk inan uih mudang[aah] tudah aso nih[sl...] iyah kidih kidih mudan

Renga' uih i'it malem renga' uih sekulah uih la' menjadi' kuh err guru'. Rayeh uih medting uih jadi' mey sekulah mey medting jadi' guru' err jadi ngiyuk-ngiyuk medting kuh jadi guru' rayeh jadi' ngesu-ngesu jadi medting ngi University jadi' kuh guru' meto'.

Uih piyan raut ngan raut nuk lem ruma' kadi ngudah lem masa kinih pelaba lau' ngi luar.

Bada' uih kinuan ja' nuk taut ngen midih mala ngeneh am uhm idih uhm ngetep. Naem taut ngidih.

Sekulah lem inan kamih nangey doo' senang anak adi' belajar, guru' peh doo', lun uwan peh sokong kerja-kerja ngi sekolah.

Bada' kuh ngen lun ruyung kuh nuk mado iyeh ineh supaya ideh kereb nuuh burur dedih am terlibat ngen kerja-kerja am belatu'-balatu'.Bahkan supaya ideh kail lem sembayang.

Uih doo' piyan nibu bunga' doo' piyan uih naru'' Lang-lang doo' piyan naru' midih sineh.

um memang inan[um]idah masiew masiew belanjah bayar bayar nuk midih lam bawang lam limah laak nuk pam'aun malam.

Raut anak adi' lem erang kaih ideh doo' piyan raut boll, raut ga'ing, mey lamangui.

Kamih mili' lun rayah lem bawang kamih ideh naru' undi .

Pu'un-pu'un uih pakai telefon malem 'am uih mileh tekan telefon. Jadi uih ni'er lemulun beken kapeh cara kedideh err pakai telefon jadi' uih kitap-kitap ni'er let ngen lun ruyung atau pun kawan-kawan kuh nuk beken,

Uih doo' piyan ngen music ideh Hilltone.

Telifon 'em kereb tu'en pakai ngih tempt nuk em inan err... Celcom tower. Jadi' em inan lain telifon lem tempat-tempat nuk 'em inan Celcom tower.

jadi tempat nuk kerab inan decur ngalap utang adi adi ieh neh [uan] let ngen kerajaan jadi kerajaan terbuka lak mere bantuan ngen lemulun nuk berusaha la terlibat lem naru dagang madi madi.

Lem linuh uih teknologi kereb nulung sekoah kadi' ideh kereb nulung ideh marey uhm matlumat untuk rujukan deh.